هل تفضل الرجوع بالزمن إلى الوراء مئتي عام، أو التقدّم مئتي عام في المستقبل؟ ولماذا؟ أفضّل أروح للمستقبل. المستقبل فيه تطوّر وتقدّم كبير، من تكنولوجيا وعلم وكل شي أما إذا رجعنا قبل ميتين سنة، الدنيا كانت صعبة والحياة كانت على جهدها، وكل شيء كان قديم يعني في المستقبل بنعيش حياة أسهل وأريح، وإذا رحت للماضي، ما بتلقى الشي اللي تبيّه اليوم